Gny hevi-diso momba gn'amboa de hoe misy miteny manko hoe, nama gn'amboa rehetra. Tsy gn'amboa rehetra gny nama. Misy gn'amboa dafa avy boka amy endriny bokany vô masiaky. Da tsy de hay miharo amin'olo loatsy.